Je uk da jedun wi'inpywëp ko'o uk najtyë porque yë awananëp pën ji'im met'sam ko'o jaya'ay myet'sany awananap porque amanap yë padyë anajtë dun të wi'inpiy yëdun xaj na'ixëp pën najtyë dun mim tekëyobyë.